<hesitation> ko ye na'aso ye taka ye chitií lo ño'o nuu ndute naá, na kuu ye nchila'wa, ye koo, ye ye chaka, ye taka ye chitií ño'o nuu ndute naá, te ko ye chaka naá xi ojna ni'isoi te kua'ai comida, kua'ai te kaasoi, te ko taka ye chitií ña kua'a kaaso, te ko ña- kú kaasoi xi ña yeesoi